Gne fomba fipasoa pataloa zashy de arakaraky e pataloa, laha pataloa jean izy raha ohatry ka pasoagnao sy hanenao ame fera may be fa aninao ame <hesitation> fera malefadefaka izy da avadikinao izy, de izy avadikinao igny pasoanao ame lafirasiny, da rehefa vitanao fa miatatry sara izy, zay vao avadikinao ame lafisarany, da avaloninao moramora la ohatry ka pataloa terigaly izy da haninao ame ame lafisa- lafisarany, da avaloninao milaminy sara, de zay amin'izay vao hise- pasoanao magnaraky gne alavagny igny, na gne fomba <hesitation> ananovanao anazy, laha pataloa sotra moa izy sy sa sy asia velondrira da pasoy sotra amin'izao avao, la ilay paty mouille moa da asia paty mouille izy.